L’Italia è un paisi particolari. Havi na cuncentrazioni assai granni di cultura, ma sta cultura nun è fruttu propiu di l’Italia comu la canuscemu oji, ma di li tanti culturi, pòpuli e civiltà ca ci foru prima. Criju ca l’Italia, di idda, ha fattu assai picca. Si pruvò a criari na cultura unificata, ma lu màssimu risultatu fu la lingua. La vera ricchizza sta nta li differenzi, ca ancora oji rìsicanu di <hesitation> spàrtirla. E forsi, dicèmulu, sta unità è troppu furzata e nun rispetta la natura vera di li territori e di li genti.